<hesitation> ro'na pues choqpa cha kota aq'oom wila pero je' antes uche' wach je'la n'ik'iqa pero más ya ya ruu' sa q'ajas na ye'eem isk'aj panaa na ye'eem kotaq cosa q'ajas panaa reh chi chiqii'wa.